قراءة العقول كلش كافي لان هيه اصلا مطلوبه بهالحياه هاذي من تقرا عقل المقابيلك حته تعغف اشون تتصرف معانو اشون تعاملو تعغف اشون تتعامل مع الشغلات اللي يعمله افضل بكثيغ من ما انتقل فوري واغوح واجي يعني ما استفاد من هالشي كلش